Vanimpotoana misy aminay Tsimihety: asara asara amin'ny andro magnôragna le misy mahaleny <noise> latsaka hôragna igny zany miasara am'regny, <hesitation> magnaraka amin-jay <hesitation> fararano fararano afa le tapitry tapitap- misimisy mahaleny ndraiky tsisy de magnaraka amin-jay rirignina rirignina izy fa tsisy rano fa <hesitation> rivotro no tegna misy de lohataogna am'zay izy vol- alohakan'ny hiditry ny asara